<hesitation> Ideal tug'ilgan kunim <hesitation> ko'pincha yaqinlarim orasida, oila davrasida bo'lishni xohlardim va kechqurun <hesitation> do'stlarim va boshqa tanishlarim <hesitation> yonimda bo'lishini va birgalikda o'tirib <hesitation> suhbat qurishni yoki <hesitation> piknikga borishni <hesitation> xohlardim.